Oyetä't ntzamtä äjtyä uneta'p, äjtyä jantata'p o äjtyä saketa'p ka al ver ja'ku't pyerdonatzäjku ka't kometzäjku alguna falla ntzäjkupä't, este en algun momento faltatzäjkayupä'tzi el respeto o kijpu't je'je'jety' kijpu't jetyji'k o nta't muspa nkena, pero ntzajmapya't ja'ku't pyerdonatzäjku, je je jetista'p y tambien pyerdonatzäjku äjtyä nkomi' todas las faltas nkometzäkpapä't äjtzi'